Kalo ngofa ger mo yam ngone telepon ge gahi gatebe, brati ngone fo so jum mina, sari tora, butu tora hp ge so loho ene ge trus kemudian ngone fo sari nage ma nomor, ngone fo bka telepon kemudian ngone fo butu ia yang telefon te nage, butu ia te kage, sari mansia na ronga rasi ngone fo butu ia, a rasi karehe ngone fo so jum mina so sone bolo, ene ma ngale gatege